Aaaa machine tokkit jirah amtan machine thunen ishinii khodhan dhikeni wonn biriran dhikeni hataa woyyanen hin borchenini dhub ishin akhii harkhatimuu hatkhi wooathin harkhan midhasithu wokhtin sirra balethi ammo wonn akha machine khaa atin tumethu khun yaani ishin wakhati punguzithi wakhati atin sira hin balethu woathin wonsun midhafethu dhuathan ishinii haraka ghodii woyya ishia dhithee khulkhullesithe dhakikum suun won sunn ghosithi